अगर रात में हमरा पास <hesitation> पाँच महमान आये। आईतन और <hesitation> उनका लामडा खाना बनवे के। चाई और हमरा पास आथे गंटा चाई तो सबसे। <hesitation> जरूरी चाई की उत्ते कम समय में की खाना बनते हैं तो कम। समय में हमें पूरी सबजी बना सके चीए और चल्दी भी बन जेते हैं। बस गरम तेल करे के चाई आटा गुद्धे के चाई पूरी भाटा भील। के पूरी चना जेते हैं और साइड में एक कराई में सबजी बना। ले वैं और पाँच आदमीला खाना बन के तइयार हो जेते हैं।